स्वीडन रो संस्कृति सादगी, प्रकृति प्रेम अने सामूहिकता पर आधारित छे। स्वीडिश भाषा आधिकारिक होवे, अने लूथरन ईसाई धर्म हावी छे। इहाँ लोग अपन शांत स्वभाव अने बराबरी री सोच खातर जान्या जावे। पारंपरिक पहनावा खास मौकावां पर पहरें जावे, जिमें महिलावां री फोल्कड्रेक्ट अने पुरुषां री नेशनल कॉस्ट्यूम प्रसिद्ध छे।